Bueno in mesa nde'eku in mba'ana jaxedeña tiuku tee xe'enña ta madera tabla tee xe'enña kada xecepillarñaxi tee horre xecepillar tajiaa nde'eku ja xe'endeña medida ja tee jiaa nde'eku ta nda'atniiñu jadava'aña te entonces nyuuka xecortarña en cuadros jiaa te da'ava'añaaxi daake'ena clavo a pijas nani in taja luliu chiquita ja vaande'ea ja daake'eñaxi ndiaá ladu tee jiaa daava'aña in mesa ja ku ja diikooña ne.